<hesitation> Fomba fifandraisan'ny samby fia koa zao <noise> <hesitation> fia zao kara fahitako amin'ny documentaire regny, gn'andreo misy karazana hoe récepteur zany <hesitation> récepteur sensible, de regny arakaraky ny vibration agnaty rano ao zany de reo mana- samy mana fréquenceny zany reo, de amin'ny alalan'iregny ro <hesitation> tena ifandraisandreo, de na koa amin'ny alalan'ny geste <hesitation> misy geste ataondreo koa zany fia regny de <hesitation> hitan'ny le namandreo de hainy hoe tokony hanao chasse tsika zao, manao collaboration reo am'regny zany.